Yang sa tahu itu makanan yang bisa bantu untuk <hesitation> penglihatan baik itu wortel, nah wortel ini ha biasa makan itu ha biasa bikin sup dia atau ha biasa bikin jus sa campur dengan, sa campur dengan, tomat bisa trus kalo pisang, ha juga suka wortel karna wortel itu de bagus kulit, untuk jerawat juga trus karna ha pu mata ni juga minus. Bagus sih kalo makan wortel. Kalo di sa pu daerah itu, kalo untuk beli wortel itu kita jarang skali beli, yang seperti per kilo itu tida pernah, cuman kalo kita mau makan sup itu mereka sudah siapkan paket paket begitu, di dalam itu ada wortel nah itu baru kita biasa makan wortel tu kalo di sa pu daerah tapi kalo di salatiga skarang ini, sa biasa ha bisa beli wortel tu per kilo karna disini murah, terus sa biasa beli tu ha lebih suka beli di, di kopeng di pasar kopeng itu, itu kan biasa per kilo berapa ribu begitu, beda beda eh beda beda tempat terus, kalo datang beda hari juga kadang harganya beda. Nah itu dapatnya banyak trus sa bisa pake untuk buat jus buat. Buat sup. Dan itu bisa bertahan mungkin satu minggu lebih karna kadang masak kadang juga tida masak, makanan itu, terus jus yang ha buat juga itu kadang ha taruh di kulkas di kos kulkas kos itu, satu atau dua hari begitu, kalo lebih dari tiga de sudah tida baik lagi itu <hesitation> jusnya.